Mi yelan be viya min do mi lattan gertugal manga je mari bileji manga-manga, mi wancha mi supta nyamdu ha leddi be hunduko am ha babalji duddum den bo mi maunan masin ngam mi nyaman dumo marori be dumo gauri.